Noy ngaɗirta ira fiza en ko sa issete e ko nyameten e hunnoko nder wuro ngan. Ira ɗe ɗe nkulla nyandulluji ɗi ɗon fu huna non ko lati nyando nyalloji fu fere-fere hauritinte lato nyandu gotu. <noise> Joni tawe aɗa wodi chondi maɗa, chondi e ɗa wayla chondi fulawa, chondi kokkuli na gauri, chondi kol lati fu sai coynane ciwane, kumare fa tekka lato gaɗaɗo huna gurol ni jorna, tawe gulo ngol awai waɗu godun tatce-tatce ta waɗiɗun tatce-tatce ngara fukkina ngadda ɓoccoɗe ngatta ɗn lumo maɗa ɗon ira albacci en tacce. <noise> ko annduɗa ni ko nyamata ko weluma fu sai tara ɗum ngaɗaɗum tarru nyobba ɗum, etta bila dow acca o tawe a sa'ata haa benda, <noise> ngatta liɗɗi nder. a wawi wattugo liɗɗi nder na gasije e nder wobbe bo e tawa tatca waɗa kusun-kusun watta nder sai jorna. <noise> ta jorni ɗun fu sai bila ɗun dow <noise> haa benda to bendi fu chotta a tawi e nyamo.